Anisan'ny foto-tsakafo mahafinaritra ny mihinana vary. Nanaovana anazy? Naka f- rano aho, naka vary aho, ampangotrahana ny rano a de nandrahoina. Nandritran'ny teo amin'ny efapolo minitra eo, zay le hoe sahabo mahamasa-bary.